Afaka miegna tsara si izy akagny an satria avy amin'ny alalan'ny le izy mandeha, mandeha somary mandeha mora dia igny zany tsy mandany egna si tsy mandany hery si zany izy aminigny fa mitana egna be si zany izy aminigny dia zany.